Ny fomba ahafahanao mañatanteraky fiarova tontolo iainana amy hani-karakaran-teña da fividiana sakafo vokatry aminy tañinao avao. Da lanjalanjañao koa zañy ny habeny raha andrahoañao zay sahaza añao avao no andrahoa mba tsy ho very very le hañy nofa avy teo.